सोमबार दिन हरेक हाप्ताको दोस्रो दिन हए । सुम्मारके दिनमे पुजा पाठ करत हएँ ,रानाथारू समुदायमे सुम्बार हरेक महिनाको पहिलो सम्मार बुहत शुभ दिन मानत हए ।